पहले हम नलका देखेला की नलका कख बैठीं जो फाल्ट ची वो होंद लघु की ये ये को वॉशर खराब ची की ये की चूड़ी गाड़ी ची की नलखा कख बैठी खराब ची की वे पार्ट देख की करदे ठीक